Tamin'ny tao valopolo sy efajato talohan'i Jesosy Kristy zany e, ny Grika da nandresy an'i Persa tamin'ny ady tao Salamina izay tena zava-dehibe tagnaminy io ady io satria fiarovany ny fahaleovan-tenany ary namarika ny fandrosoana ara-kolotsaina grika.